Aran ni mi hosotan miko an So mi waɗi toɗɗude kolonɗe e Mars, mi ndari ɓe ɓiɗɗoowo nannde Doktor ngam waɗa e junuubu am. Injiniyoo, ngam waɗde cokkii kolonɗe e bonngu. Yanɗo ngoraaji leydi, ngam waɗde heɓde jaɓugol duddiraaji mars. Wuttaajo haalaaji, ngam waɗde ngoornde e waɗtaare ngujjaru ngal. Ñaawo ndiyam, ngam waɗde jaarude ndiyam e kolonɗe ngal.